די גרעסטע חילוק צווישן א זעברא און א פערד איז קודם זייער <hesitation> אויסזען. זעבראס האבן שטריפן און פערדן האבן א סאלידע קאליר. אויך פערדן זענען גרעסער ווי זעבראס זענען און זעבראס זענען מער ווילד און ס'שווערער זיי צו אויפהאדעווען ווי פערדן.